<hesitation> Couleur-na randragna zao ai, ra ôhatra oe randragna naturel ai, <hesitation> telo fogna le aiky ai, maintigny ai, fotsy ai de marron, fa ra ôhatra oe <hesitation> tsy naturel izy de afaka lokogny ami loko jiaby ze itivanao agnanjy afaka lokogny mahintso afaka loko <hesitation> gny megna afaka lokogny grenat sy ny tariny.